Koño kan ecalera, tixhi no de no nró tó xhijaní inda nuvee pá no pá na ni <hesitation> yá jajaja uj <hesitation> paño nani ñá. <laughs>